Io hore ja ja ku'udundo koo io io ndiuu io hore ja ndeé yaávindo koo ñaatna'a niiñu ja kudundo niitiuu nixi'inu hore te ioka ñu <hesitation> aána ku nuundo xi naku te niiyaávindo te io ndiuu io hore ja atiuu daána ja xeedendo te ni ñu <hesitation> a'ana ñaatiuu meenni ja yi'iko ka'avando in lado ingaka lado teña ñaaxeé ñu <hesitation> a'ana xi nakujaa ñaa yaávindo ko horre yaavindo kaatnaá niñuu jo kuduundo.